Mbwenu ndakunda enkoko. Hati nandateeka enkoko kandi ey'enkiga, ndagibaaga, ngifuure, okugifuura ndakozesa amiizi garoosa kwenda ngu ebibaba birugeho juba. Naaheza ndagikwata ngiteeke mu safuriya kandi etarimu biizi, ngiteeke, ngikarange naaheza nteekemu obutunguru, enyaanya na n'ebindi ebindi ebindenda, nteekemu amiizi garinganiire, enkoko aho ndaba yaasya.